Dicimm che che cucinà nun so incopretente, coccos sacc fa, poi ovviamente magari nun m'arricord 'a ricett, aggia vede ngopp a internet, però 'e cose basilari. Nu piatt 'e maccarun, n'arrostut 'e carn, nu pesce al forno, so so abbastanza capace. Dicimm che l'unica cosa che manca è 'o tiemp e 'a voglia 'e fa. E se per esempio m'aggia mettere a fa nu poll cu 'e patan e m'aggia accattà nu pullast, 'o vuò fa <hesitation> dint 'o furn e c' vò n'ora, 'o vuò fa cu 'e patan vicin e comunque t' 'a mettere. Taglia, pela e quant'altro e ij dicimm che quando torn d' 'a fatic tardi, se tengo 'a possibilità 'e fa 'na cosa veloce veloce, nu quart d'ora, vint minut, preferisco chell. Quindi, m' piace 'o magnà e però 'a cucinà 'a voglia è poca, però ultimament nu poc 'e tiemp aggia passat p' fa sti corsi 'e cucina, aggia fatt nu par 'e lezion. Soprattutto pecchè <hesitation> accussì mi ver pur nu professionista, m' guarda e m' da nu consiglio, accussì accullì e s' fa in questo modo. <hesitation> E mo <hesitation> che stong a Torino sì. 'A cucina piemontese è a base 'e carne nun è male. Ij so grande amante d' 'a carne, quindi ccà 'a cosa principale è 'a carne in umido, vitello tonnato e quant'altro, chist magnan sul carne. E quindi aggio ditt vogl ji a fa 'na lezione. Aggio jut a stu corso, quatt'ore 'e lezione. M'anna fatt preparà primo second e dolce. 'O primo agnolotto al plin ca foss 'na, nu raviolo ripien. 'E carne. 'O sicond invece 'o brasato che è praticamente nu piezz 'e 'e manzo a bassa temperatura, cotto p' p' ore. Tipo nu bollit. E poj invece 'o bonet che è 'na specie 'e budino, cacao, caramello e amarett. Quindi comunque <hesitation> nu menù completo dint 'a tre o quatt'ore. 'Na cosa in particolare d' imparà a cucinà a me è semp a base 'e carne. No nu piatt in particolar, nè 'na cultur, però coccos a base e carne pecchè si putess magnass carne tutt 'e juorn. Però uno comunque adda varià, nu poc 'e pesc, cu l'uovo, accussì, accullì. Sennò uno veramente rischia 'e malatie. E mo invece 'a prossima lezione che teng 'a fa è 'na lezione 'e cucina messicana. Teng 'a fa 'o mese che trase. Che preparmm dei nachos preparati sul momento e 'e tortillas p' fa arò arò s' mett 'o ripien. Cu tutt 'o ripieno 'a rint, poj 'a carne, 'a salsa guacamole, 'a salsa acida là, 'a panna acida e quant'altro. Quindi dicimm che si ci sta n'occasione, 'a lezione 'a facc ascì semp e l'unica cosa è che <hesitation> aropp addò 'o turnà a fa 'a cas ci stann ingredienti ca tu nun truov chiù. Cu stess, certe preparazioni comunque dici nun è che me facc sul p' me. Si m'aggia mettere a cucinà tre quatt ore nu brasat e magn sul ij 'a cas, dico chi m' 'o fa fa. Almeno c'anna sta nu poco 'e ospiti che tene senso a cucinà.